Ɛ̀ɛɛ̀, because sèèùm go nyìmȧŋ wo felaaà ke kpèèuŋ nɛɛ̀ŋ, ɗɔɔ bȧ wò yaȧ wɛ̀i wo nyuùŋ jìwȧ nyùùŋ, wo nyuùŋ wùa ɔ̀ɔ̀ wo nyuùŋ naanȧȧŋ, ɔ̀ɔ̀ wo nyùùŋ sɛɛ̀ŋ, mùŋ ɓemȧuŋ naȧŋ nyɛ̀nuuŋ tìyèe nìŋ jaȧ naȧŋ wò mɔ̀nɔ̀ùm, mùŋ kɔ̀ȧ naȧŋ, kɛ̀ wò naȧŋ fùlìȧ maŋ kpèè mɛɛ̀ŋ maŋ gbiŋ, wò fuliȧ mìŋ naȧŋ, ɗewe fè ɓɛìŋ wèè maaŋ yèwà kɛ̀ yèum naàŋ kùùnò mɔ̀ɔ̀nɛŋ, tiŋ maŋ nyìmè.